Yeah when am sick especially feeling cold if a if a na heavy I can try to fix hot water put some lime and we have certain kind na pepper mint ley call ley black pepper mint a get la burn taste with ley ginger itself so I can make ley water hot and then I add lime and add la pepper mint along with ginger so when I drink it <hesitation> when ley cold is not too severe or a na heavy I can feel relieve but when is like getting out of hand I check to ley hospital and then most often ley will give you some cold tablet la ley will give you ley dose ley time for you to take it and I can go by la instruction.